Ńyaŋ kú taa támaa kpiniŋ tamaa káa kuyée-ŋa kwa sia su. <hesitation> Daa tɔnɔɔ ɓa kpɔɔi taa su nyii ŋa lí naa <hesitation> kumɛni lɛlɛɛ támaaa ŋaa-see kɛ́ naa wɛli-kɛ́-maa ɓa maa ŋuŋ, wɛli-kɛ́-maa kaa daa ŋai ti su. Gɛ ni daai nyii ŋa mɛni ɓó nya ɓa dalaŋ-ta ku kula a gɛɛ kúpɔ taa or kpaa máŋ nûa nyii díkaa naa woo-mɛni kaa naa kɛɛ tãi támaa kwa mó a gɛɛ daa-ŋai ti su tɔ̂ŋ ŋai díkaa naa a tɛɛ-ŋa. Tɔ̂ŋ kaa lalaŋ-ta ɓa pere kpaaŋ tòo da kula ya, ɓa mɛni kala kɛ̀ dí kpɛ́ ya a kɛ̀ ífe woo-mɛni kɛ ni dí lí a ya daa lii kɛtɛ su. Daa-lee kɛ́tɛ nyaŋ gaa a boi-ma lɔ̀ii su. Boi-ma clan su ɓé gaa a daa-lee kɛ́tɛ ɓɛi nyii boi-ma lɔ̀ii nuu kaa naa. Zeɛ̂ɛ kaa naa, gɛ ni taa pɛpɛlɛɛi-ŋai kélee gáa nɔii ti sui ŋuŋ tɔɔ ɓela díkaa ma. Tãi tamaa ŋa lí daa-ŋai tí su a tɛɛ ŋa a kɛ́ mɛni ŋ́aa kaa ma kpaa máŋ nua-ŋai kɛ́ pere kaa naa tɛt-tɛ́i dítua pere mai. Tãi támaa da ni ŋai da tɔ̂ŋ kala kɛ̀ dí dí kula maa kɛ̀ a zoŋ kao kpɛ́ɛ kpaa mȧŋ daa diwóli tɔɔ dímɛi nuu ma da wɛ̀li a gɛɛ di lí a dia daa lee kɛ́tɛ ɣele su pere nya ɓa Sanɔye kpɛ́ni fêi la Sanɔye ɓé gaa a boi-ma clan ŋɔ daai lee bɔli nyii núu kɛtɛ ɣele káa naa. Gɛ ni tãi ŋa kula la lalaŋ-ta ŋa lí lɔii kɛɛ yɛ̂ kee laa lɔii ta káa naa da maa kee laa nya ɓa daai. Gɛ ni kee laa taa ti berei dí daai dí láa see a kee laa e kɛ̀ a sɛŋ a gɛɛ pɛrɛ-ŋai díkɛ dɔɔ naa. Bɛrɛ-ŋai di kɛ̀ dɔɔ naa e kɛ̀ a kele láa kpaa máŋ ǹáa tí dí zulai lɛ́ a gɛɛ kele támaa e kɛ̀ naa. Nyaŋ tãi kele tamaa e kɛ́ la naa da kaa kɛ̀ láa ti tee díkɛ dítaa ti tɔɔ la, nya ɓa díkɛ dɛ dí pɛrɛ-ŋai dia, díkɛ di kele-ŋai tɔɔ tâi e kɛ̀ la a damaa la naa nyaŋ dí láa see a kele-laai. Tɔ̂ŋ káa daa ti su. Da kɛ diyɛɛ bɛ káa a kele-laa kafe pala kɛ̀ bɛ. Dífe pala kɛ̂i naa a gɛɛ nyii dí mɔlɔŋ si kpaa máŋ dí kpalaŋ ŋai tii kɛ́ naa nya ɓa balai ti su. Kpɛ́ni fêi la láa ti ɓé díkaa zee díkɛ dí tii-ŋai kɛ́ la díkɛ dí taa tíi-ŋai kɛ́ la. Díkɛ taa kele tɔɔ, dikɛ dí pɛrɛ ŋai tɔɔ. Nyaŋ, daa tí nyaŋ ŋɔ láa kaa ti a kele láa. A nɛ̃ɛ ma lonii ma su díkɛ saa ziŋ kalaŋ pɛrɛ tɔɔ naa e kula daa ti láa kɔɔ pîlanii kpɛ́ni fêi la naa e kɛ̀ a kele laai. Gɛ ni wɛli-kɛ́-maa ɓé nûa ti ní kɛ́ díkɛ daa ti pú dínûa ŋai nyêei dí daa ti láa see. Kú ŋaa káa ma a gɛɛ daa ti nûa díkaa zu wɛli-kɛ́-maa ɓéla kaa ti da lí dí di mɛni ŋai kélee ŋaa-see kɛ̀ dí lí kpalaŋ-ŋa di pá polu da kɛ̀ diyɛɛ kwa ya díi ŋí kɛ́i da pâi gɛ̂i yoyo fé naa. Gɛ ni daa ti a ŋaŋ kɛ̀ a taa nyii dí nîa-pɛlɛɛ ŋai dikaa zu. Gɛ́ ni mɛni támaa da gɛ̀ daa ti su a nɛ́lɛɛ nya ɓa dikɛ tóu tee díkɛ dí nîa-pɛlɛɛ ŋai tɛɛ kɔlɔ pɔrɔŋ mu da-ní ŋai díkɛ kele kɛ̀ dikɛ ǹɔɔ ti kpele di m̀araŋ ŋai da kula dia di di <hesitation> gɔnɔŋ kùla a ǹɔɔi ti. gaa a mɛni lɛ́lɛɛ kpɛɛ pôlu. Ńyaŋ daa ti ka a taa nyii wɛli-kɛ́-maa káa zu kpɛ́ni fêi la ke wuru mu kaa a kpakolo ŋai pɔnii naa ɓé nua da dí gîe-ni kôi woo mɛni naa lɛlɛ su nyɔmɔɔ su kpɛ́ni fêi la mɛni kélee ŋeniɛi su nyɔmɔɔ kaa ma lɛlɛ kɔɔ ma. Ǹûai ti ni díkaa naa dikɛ di lɔɔ kpele, díkɛ dí kpalaŋ- ŋai tii kɛ̀, dikɛ dí ɓáre tɛ, gɛ ni díkaa naa di taa su wɛli-kɛ́-maa pere su. Gɛ ni zɛ-kpaaŋ taa káa a daa dɔnɔ ŋɔnɔ ŋa lí naa ŋa naa káa a gɛɛ daa ti gáa a wɛli-kɛ-maa taa ŋɔnɔ. Kpɛ́ni fêi la nuai díkaa a Ɣâla mɛni kɛ́ ɓela, díi da gɛ̂i naa lonii ma ŋí su gaa a taa nyii da woo mɛni gɛ̀. Ḿɛnii ŋai kwa ŋaa kaa ma daa ŋai nya ka ti a tɛɛ-ŋa kpɛ́ni fêi la Ɣâla mɛni a pa a wɛli-kɛ́-maa ku kɛ-ɣeniɛi su. Tãi nɔ a pa a wɛli kɛ maa ku kɛ-ɣeniɛ sui, gáa a mɛni lɛ́lɛɛ wòo kɛ̀ zu tɔnɔ káa naa nyii díkaa sia la dikaa mɛni kpɛtɛ kɛ̂i a gɛɛ berei daa dí a pɔri ɓûu ɓó la díwɔ̂ nîa-pɛlɛɛ tina tua-pere da pa dí káa a gɛɛ díyɛɛ yeah kunûa-ŋai díwɔlɔ kɛ́ bɛ díyɛɛ owei díwɔlɔ kɛ́ bɛ tiayaŋ ma. Bere bé daa ŋai ti kú pîlaŋɔɔ la tɛi-tɛ́i ku nûa pɔlɔ nyee-ŋa mɛni pɔlɔ ŋai káa daai di mɛni mai a tɛɛ-ŋa. Nyaŋ mɛni pɔlɔ ɓé a pa a taa tɔɔ. Mɛni pɔlɔ da ŋai ɓa da mò díyɛɛ taa fá tɔɔ nɔ kpɛ́ni fɛ̂ɛ nɔ kele a kɛ̀ a maa ŋuŋ é tɔɔ daai ti su kpaa máŋ a lɛ́ɛ pâi kɛ̂i taa fɛ̂ɛ kele e tɔɔ naa a kɛ̀ a kpanaŋ. Kpanaŋ tí a pá tɔɔ gɛ ni núu da a pâi kɛ̂i yɛ̂ ŋa pâi a gɛɛ ŋa ŋa kpanaŋ lá kula bɛ ŋaŋ ŋí a wɔ̂ pa a ŋɔ kpanaŋ tɔɔ ŋɔnûa da pai pâi dí ŋɔnɔ see kɔlɛ dí lɛ́ɛ gɛ̂i ti. Kɛ́lɛ mɛni ŋuŋ kpɔ́ kpɔɔi ɓa ya fɛ̂ɛ ya e kɛ̀ daai tí mɛni ma. Nyaŋ ya a kɛ̀ daai ti mɛni ma, a pâi kɛ̂i a taa. Da mò diyɛɛ, kwa kù kpanaŋ la kùla. Nya ɓé a ŋaŋ naa kɛ̀ a táa ŋai kpanaŋ-ŋai la. Ku gɔlɔŋ a gɛɛ taa káa a ɓɛi nyii pɛrɛ tamaa káa naa. Ku gɔlɔŋ a gɛɛ kpanaŋ la káa a ɓɛi nyii folo feerɛ zaaɓa nûa da pa dí bu naa di lí. Gàa kpanaŋ la tãi támaa dífa tua naa kɛɛ naa a kɛ̀ a taa ɓa naa káa a gɛɛ kpɔŋ a tòo naa. Nyaŋ ŋ̀éniɛi kwa kɛ́ zu ŋí daai ŋai kélee káa ku kpiniŋ sui kukaa ŋaa káa ma a tɛɛ ŋa a gɛɛ berei nûa dí- dí tua la dí kɛ-ɣeniɛi su. Berei dí wòo mɛni kɛ́ la dí kɛ-ɣeniɛi su, nya ɓé gɛ̀ dikɛ daai ŋai ti pu. Gɛ ni boi-ma taa ŋí gaa a taa lée kpɛɛ pôlu nyii nua káa naa kpɔŋ tamaa káa naa and gaa a daâi ǹee kɛtɛ. Daai lee kɛ́tɛ ŋí ɓɛi nyii kélee nuai da kɔyaŋ naa nyii dí mɛni kpɛtɛ kɛ̀ gîe mai, mɛni lɛ́lɛɛ a kpɛtɛ naa. Nuu da mɛni nyɔmɔɔ kɛ́ kpanaŋ pɛlɛɛ-ŋai la nya ɓa daai pɛlɛ-pɛlɛɛ-ŋai ti su, naa ɓé da pá naa a nûa ti. Dí mɛnii lɛ́lɛɛ ɓó dia dí nyɔŋ ɓó dia a kɛ̀ nuu da e mɛni nyɔmɔɔ kɛ̀ kpanaŋ ti ta la da pai pâi la naa, a kɛ̀ nuu da é mɛni lɛlɛɛ kɛ̀ naa da pai pâi di mò daai namu mai, nya ɓa daai kaloŋ. Mɛni ma, daai ŋai ti káa naa tɛi-tɛ́i dí láa kaa ma daai kɛɛ yɛɛ kɔlɛ-kɔ́lɛ. Nyaŋ daai ti kɔɔ fe pilani kpɛ́ni e kɛ̀ a ɓɛi nyii dikɛ or tii kɛ̂i naa dikɛ dí sãa pɛpɛlɛɛ ŋai si yɛɛ kîyɛŋ yɛɛ kɔlɛ. Nyaŋ tãi a séri da kɛ̀ lii nɔɔi su dí pâi lii di gula. <noise> nuu da ɓé a maa ŋuŋ a gɛɛ é díi ti kɔɔ pîlaŋ. Ńyaŋ dí ŋaŋ naa kɛ́ nɔ díyɛɛ kɔlɛ-kɔ́lɛ su a káa a taa, nûa dikaa naa. Dikɛ dí gîe ni woo ŋaa kaa ma, di dí kpalaŋ-ŋai tii kɛ̀ mɛni nyii kélee da gbɛtɛ a gɛɛ dí gɛ̂i Ɣâla wɔ̂ wala-wala laai su da gɛ̀. Kpɛ́ni fèi la maa ŋuŋ ku kɛ-ɣeniɛi su fɛ̂ɛ Ɣâla. Daai ŋai ŋí láa e kulaa gɔɔ-pîlanii a kɛ̀ nûa ŋai dí káa nii naa saa gɛ ni kwa Ɣâla seɣe fe kpɛ́ni fêi la di ńûai pɔlɔ-ŋai ɓé gɔɔ-pîlaŋ dílɛɛ m̀ôi díwɔ̂ nîa-pɛlɛɛ dia di pá dí ŋɔnɔ di kaa a lɛ́ɛ zu saa ŋí a ŋaŋ seri. Gɛ ni kú kúla naa kú lí gi-ɓe mu nyaŋ daai nyii da ma gi-ɓe mu gaa a taa nyii wuru da káa nɔɔi da kɛ̀ ma seɓe è kɛ̀ naa. Gɛ ni ǹúui da dí kɔɔ pîlaŋ e wɔ̂ kpanaŋ la pú gi-ɓe mu gɛ wɔ̂ nîa-pɛlɛɛ sɔlɔ ɓó e lɛɛ zu dí ɓûu ɓo dikɛ ŋaŋ díwɔ̀ kele pɛlɛɛ tɔɔ è lɛɛ zu saa ŋí su ǹáa kaa taai lée kpɛ̀ɛ pôlu nûai dikaa naa poo-poloo nya ɓe da naa láa tóli a gi-ɓe mu. Gɛ ni daai nyii da ma kɛkula mɛni taai, kɛkula mɛni taai káa a taa nyii naloŋ ta e bu nyii e kula tɛ́ɛ-mii sui sui e ŋɔ daai pú. Gɛ ni mɛni kélee ta a pà da díyɛɛ kwa zeri maa ooo mɛni ka ti kwa zerii ma yooo. M̀ɛnii ŋai ti kélee nya ɓé a káa lóno zu. Dí ǹáa see nɔ a kɛkula m̀ɛnii. Maa taa ti a lɛ́ɛ ɓûu ɓôi ŋɔ nîa-pɛlɛɛ díwɔ̀ nîa-pɛlɛɛ diwɔ̀ nîa-pɛlɛɛ da gɛ̀ a taai kpɛ̀ɛ pôlu. Gbaŋ kɔlɔ káa a taa ŋɔnɔ nyii gaa ŋɔnɔ a daai kɛtɛ ta. Daai kɛ̀tɛ ŋí da ma gbaŋ kɔlɔ kpɔŋ káa kpɔ́ naa poo-poloo nyaŋ yá láa kaa ti a pɔlɔ gbaŋ. Ǹúui é lí e ŋɔ kpanaŋ láa pu yà ti kɔlɔ, gɛ ni tãi da naa kɛ tamaa la da ɓûu ɓó daai ti su nûa díkɛ pá di ɓo naa wɛyaŋ ŋa ooooo gbɛɛ ni ooo dikaa naa daai ti laa fɛ̃ɛ poo-poloo. Daai ti láa ɓa gbaŋ kɔ̀lɔ gbaŋ kɔlɔ ǹáa kaa ti. Nûa kélee di kaa dímɛni lɛlɛɛ kɛ̂i naa a tɛɛ ŋa dikɛ dí kpalaŋ ŋa tii kɛ, dikɛ di sii sɛŋ si nyii da pɔ̂ri ma a gɛɛ dí di kɛ-ɣeniɛi kɛ zui. Ku ŋɔnɔ kula naa kú lí taai da su da kɛ́ ma woleŋ-ya kɔlɔ. Nyaŋ woleŋ ya díyɛɛ woleŋ ya daai ti láa ka ti. Núu da e ŋɔnɔ lí naa é ŋɔ kpanaŋ lá pú naa. Gɛ ni da naa ɓûu ɓó kpɔ́ daai ti su a damaa daai ti káa ni naa a kɛ́tɛ kpɔ́ a gbɛ̀ɛ pôlu tamaa dikaa naa. Dí kɛ Ɣâla pɛrɛ kaa naa lonii ma, gɛ ni mɛni lɛlɛɛ támaaa káa naa dikɛ gɛ̀ a tɛɛ ŋa. Daai ŋai ti kélee kwa láa ɓó kâai gaa a taa nyii nûa ŋai dí kili-ŋa sia lɛ́lɛɛ ɓé gɛ daai ŋai ti kɛ pú dí láa ma tɛi-tɛ́i tɛi-tɛ́i kpɛni fêi la ŋ̀eniɛi kwa zu ŋí ɓa mɛni da kɔɔ pîlaŋ í lɛ́ɛ pâi kpeli kpɛɛ mɛni ma daai ŋai di- di sia la.